Om näütüses oliiviõli ja rapsiõli ja päävälilliõli. Ja nüüd, määnegi naist om umbõlõ pall'o tervüsligumb, ku tõõnõ, vai noh, tõõsõq, aga ma ei mälehtäq, määne tuu om.